جدوں میں شبد ایمانداری بارے سوچدا ہاں تاں کجھ گلاں میرے دماغ پچھے آؤندیاں نیں۔ بھروسہ، کھلاسا اتے آدرشتا ایہہ سچائی ہون بارے نیں۔ بھاویں ایہہ کٹھن جاں آسان ہوون۔ ایمانداری نوں ایمانداری اتے سچائی نال جوڑیا جا سکدا نیں۔ اپنے آپ تے دوجیاں نال سچ مچ ہونا بہت ہی وڈا اتے نیک کم ہے۔ <hesitation> کدے کدے زندگی نوں کٹھن وی بنا سکدے نیں۔ پر جو ویکتی ایماندار ہندے نیں۔ اوہ اندر وِچ اک اچھی زندگی جین سکدے نیں۔ ہالانکہ کدے کدے ایہہ کھلاسا جاں ٹکراو دا کارن وی بن سکدے نیں۔ خاص کرکے جدوں سچ سننا اوکھا ہوندا نیں۔